بالنسبة اللي اغشع درجة الحرارة بالنهاغ اذا كانت عشين إلى اثنين وعشين تكون طيبي وما نحتاج نشغل أجهزة مال تبريد وبهذا نقلل من استهلاك الكهرب ، وبالنسبة لدرجة الحرارة بالليل اذا كانت بين خمسطعش إلى سباطعش تكون كلش مناسبي والجو لطيف واحيانا حتى نحتاج إلى غطى لأن يكون الجو بينو نسمة بغد.